Zaho zany handeha tomboky raiky hamakivaky gny ala da gny raha tsy maintsy omagniko aloha zany de tsy maintsy mioma minday mesa na basy mba hiadiako amy ze biby manahira andala ety. Mila vonona avao aho mana tady, mila vonona avao koa misy rano sy sakafo lalandava.